Allura, protiniini na dieta vigitariana. mmm, jo nun sugnu vigitarianu, quinni nun haiu n'idèa pricisa di comu funziona, però haiu avuto a chi fari cu li vigitariani. Accussì haiu caputo nu pocu comu fari. Unu di l'alimenti funnamintali pi la sustituzioni dî prutiini di la carni è cu l'assunzioni di ligumi comu li lenticchi, fasuoli e similari. Lu trucco cu chisti sta 'nta l'attivazzioni di li prutiini ca cuntenunu. Pi attivari sti prutiini servi a vitamina Ci. Chista pirmetti a certi manciari comu li ligumi di trasfurmàrisi pi assimilari li prutiini ca cuntèninu si no praticamenti stai cunzumannu sulu i fibbre sinza li pruteine.